<noise> toh – toh Shampo haŋkaŋ magase boraga dai borama dukinga bonwo hinse magase, borchindi di igate igadai apu kadaŋ dapu, borchindimo igadai jigonokaŋ gadan kayunda bora bonwo mabori ama amabi aguniyaŋ makaŋu, diginturu nisi madoro, ifose a sobbaiseno bora gadai kadaŋ. Barchindi ma di itegani igadai boragadai kadaŋ wadin ingahinneno gaŋaŋ borama rabawaŋda kuma asiba bori ine asibori amma iyya gaskiya izaŋkai igate, zam ifosa ine kila hijai waŋdega nasibori, nimate sawon kila dinfuro ni fura dimanchi haŋkaŋ ikwai kaŋde gaŋi duninno ifono gaŋaŋ nima haŋkaŋ siborite haŋkaŋ si boriwo ai bora sadaŋ iga bonraa, zam ifose asi bori magase kuma aidino ba alborai barchindi igi wadin dumodaŋ kate, saŋnaŋ igadai apul kadaŋ ingai bonwaira ifose ingai bumbo madukama ingai bonwo jarau kaŋi magase. Da boraŋa shampoo dam bora gahamo bora bonwora bumbo bara bonwo jarau bara gama akaŋi zam ifose hamni fumba kulkaŋ gono afun amagaseno igaba ima shampo dai, kuma borama dai kadaŋ igabonra imaŋna bora gaŋji baŋkaŋ gadai kulmadai kadaŋ, dibora kwaii nidi dindaŋ dindai nidaŋ dinwarai di ikwai ninyafe to damaŋnin yafe mo nima hinsuru zakaŋ ninkin harite kuma ikwaise hijai waŋdai zekan ine asibori borama faida kate haŋkaŋ si bori bora sate.